Isaaraikan mani lemani, irin nane hajaeka irin taama gugne li. Irin nan wellan wellan ikka ajbedagini, kurak alagi li. Manin nafar uuan nane batarkani, irun farigeka shajaykani, wellan tar fariginugu, wellan indamajiname isaaralogo, takka gugnami, hallsefaati, galabkaan, galabdaan mekaan, inin karamido man kurtalgadamila, digddeaka tala